Skwi man èh n'woy a vdèv ga nyè sa ntèm'mas maf' maf mafa'a ntè mpuda nyèm èhn mpi'nènga nyèm man rub'kada, an ntè ngasl ka dè' man tè ngasl dè' an ntè mpuda nyèm èh tè datsa èhn dats'nkè nènga man ntè ngwots sukur' nkash'kata an ta mpana dè sai in siya gun'guna'ai si nènsa nyè ko suna gèd skwi nhi tènga man ta gakasata mana nasara hi ai gata nyè'lo nga bayan tè'ba skwi man tè giya ah' nga shiud gèd' kumba alhamdulilah skwi mamn ngè gèdè' ntè hwuda ah bi'